Ireto avy ny fomba ampiasaiko amin'ny hanitra raha te hampitombo tsiro sy otrikaina anaty sakafoko aho: mampiasa aho lavanila ary koa manisy kanelina raha ohatra ka sakafo mamy no karakaraiko fa saingy kosa raha sakafo masira lay izy dia dipoavatra sy- sy sakamalaho no afangaroko aminy.